Jirijiri mayi mayi uvi duga ayu gali maya ahiya uviyi diya akula aladi ayagaba aladi jan mulmuri maka maya abowu makana kai maka muna gu maya abuwo makana ya abaki dowu uju anu mulmugiya nigeria ga badaya aburi kujai kujai kuku uvirimulkufili ka aba jan yayu kaya uluya gay a akidu uju ga uju a yafirda uu bikogi ya ga uju ayafir anu ammadayar ga iju aya firi anu a dadayar ga iju ayafiri anu kowa da kowa ga uju asi a ga dar lapiya a buriso mulmuri yaku najeri yaku suri sunda ara fumiya ara gagare jiyi ju, un dubu a burkuku su suri fuwo miya ayi mai matum ga miyi ga a bakidu wo uju anuda ga uju ara si aga darlapi ya kowa da kowa gaja arahari musuda gu, gaya aba kidu uju ga uju arobari mulmuguya aga papa pa kulumku dugu aburi mulmuguya burnu dayi kurasini uviku laguri aba baku laguri burnuku dowo dukuro sini aburi du hausa duga ciwoba su aburi arewa a suk a burnu, mul muri bornu, bada yobe bada adamawa susu bada bornu yobe, adamawa nada makur mul muku du a tsari du adaa dubu batuu amda laguri suku da kanu ri laguri buwu ayi mai. Abur bornu su jan uviri hari aban ku aburi dowo juri bati bati jiri jiri a do a dowo uviri ciwa asukada abirna dawa bokoharam, book haramridu marghi jan makanaguda jan mukuran ta haram ayi munugu duwodu sulk, mun makaranta mai aburi jan giya a ba kiduwo uju ga uju arasi aga dar lapiya ga uju anai dari lapiya anu juguya ga uju anai dari lapiya anu mulmuguya kasa guyaku nigeria ku ga uju arasini gara sini gar a hurisu ga laguri dowo duu viri ha musudagu achyi bada laguri ku ku dowo duwo uviri guri galibu adiyi laguri suku aburi ga uju ara hiyi hin juriya gabakidaya kul dowu uviri mul suku ga uju ara tuwaku bada aga juri boko haram ga uju abarisu suku uviri mulku ga jarasi ga suri ciwo kumtowo ga uju abari kul duwo ahiya aburi gag u aburiga gu ptil kokowa aburiga gu najan daya ga ja mulkeyi ciyi najeri yakusu ga uju abari ga dowo munagu aburikugu uju abari dara mul aga fa dubu aga mutuku ni gobuwo mudowofu dowudu ara mul jan dowu zabarisu ga uju ara huri dowo munagu ga uju ara hurida asi ga uju ara hurida lapiya kul dowu kura munagu ga uju ara huna hiyaja ulagu kul dowo kura munau ga uju ara huna hiyaja ulagu kul dowo kura munagude a suka ga uju ga uju ara beri gaja arasiya zabe kumai. Kul dowo a hiya aburi ga wadufu towu tuku gaja rahiya aburi dowo ja ara bori juyi su giyija a hiya gaja abaridowo aburi najan ara deya ga dugal unuri juyi nag a ra juwu kul juyi guya ku yara bari batumugami maya a giri dana da ara tuwo akowu haliku ga uju ara bariyi aburi kul dowu ara hiya una jeriya mun murinajanya jan duwo aba ga uju arabari yi kun dowu ahiya su aburi mulmuri najeriaya ayi munagu ga uju arahunu higaja ulugu kul dowu ahigasu nadan duri sunga suri paku usi duya gasi damdu ga uju ara huna hiyaja ulagu madun dowu uju ashiryayi maga aba lawori duwoduri buciku dogu abalawu mulmuri sokoto zamfara da moraka kebbi mulmukal abalau duwoduri buciku uviyiku dowu duwu uviru hin dowu, dowu uviri isa isa abu, wa duja liri ururi addari jarisu bello turji duja ga hiya aburi duja ra humdu a a isa maraca bushowawa ara tsa marakamu sha yudowo dowu araka mama aga sur ara kaa umjiyi ara ru uzuwaa ga uju ara shiryeyi majakura shiryu ga uju ara halakari dowuja dugu ja abalakari dowu firauna kukun mai ahiya su duya abu saudiya giyya aba kidow u uju anu mulmugaya najeriya. Maraka anujuguya gabadaya kowa da kowa ga uju ara si aga da lapiya anu mur anu kowa da kowa abur dowu mar dudiya su mulmuniya nigeria jan, towu tuku duwo tuwo arahuri gara si aga dar langa abu komai da komai kukudu ara si gasi sirjuwo kumtuwo umulmugu ya nigeria mulmuri nigeria dayayi kurasi ni nigeria aburi najan dugul a k ukase unu afuri caku ba gabadaya amma duwo suri gahiya ga sina kowa da kowa dowu a kanuri uviri rugu zuwaa ayimai uviri suri jum ayi mai uviyi dowu aruga muliya koman da komai duri ayi mai miyyi jan ara gudowu ga tsa migyi jan a kudu weduwo miyyi jan akakowa da kowa batuga sun du a fumiyya ayi mai mulmuguya kusu jan najeriya mu ra hiyya kowa da kowa gamur a gido uju anu mulmunmul najeriya dayi kira sum nigeria, nigeria jan uviri jan iyiku iyi ya iyiya mulsuku duya gabadaya maaka abalaw chadi uvi gu afirica badaya dayi kura sini mulmuri nigeria mai magu a bu ka san.